ɓiɓɓe leɗɗe musiteɗe ira lanyol lemuje noy goduɗen. <noise> E ɗe ɗuɗu fa ko biten lemuji ɗe biyeten orenji. <noise> E wodi lammuɗe, e wodi belɗe e wodi lemuhol fettun, e wodi moukol, e wodi tangelo e wodi naganmi e wodi, suducci, e wodi kabusu e wodi e nder majje. Orabalanku e wodi iyekun e wodi ɗe ɗon ɗe fu lanyeji lemoji non. e wodi lemuje menɗe annduɗen ma latiɗe ɗe sodoten beluɗe tammiɗe hono balu. e wodi jinka kunkuy. <noise> ɓiɓɓe leɗɗe musete ɓe ira lemu en, noye goduɗen. enen ni e ɗen cendiraɗen laɓi ɗiɗi lammuɗe ɗen e belɗe. kan woni ko nhgoduɗen e nder majje bo e wodi fere-fere beluɗe ɗen e wodi fere-fere ɗum. <noise> kecce majji e benduɗi majji non no goduri e dayɗi, e meɗa guld, <noise> e fo foyade ɗo fu e ɗen goduɗum. e ɗo innde fu innde gutcade, no innde en galaɗe lemuni lemunjo on biyete ɗum. <hesitation> hasaku e tawa e nder majji.